مرحبًا أنا اسمي شهد <hesitation> وايش اخبارك؟ شفتك هنا في الحفلة، وودي أعرف أكثر عنك ،وايش الأشياء اللي تحبين تسوينها في أوقات فراغك؟